um Pertamanyo untuk pihak iskul dan ibu bapa mesti saling hormat menghormati antara satu sama lain dan tau peranan masing-masing. Pihak sekolah tau peranan masing-masing da sekolah ibu bapa pula mesti mendidik anak-anak di rumah. Sekolah melaku menjalankan tugas untuk memberi ilmu kepada setiap murid seperti yang dipertanggungjawabkan kemudian ibu bapa mesti memberi didikan terutamanya didikan adap kepada anak-anak supaya memudahkan guru-guru untuk mengajar.

Tumbuhan-tumbuhan yang sudah tinanum dan kinotolku kelapalah kelapa pisang punti.

um Damanti ti katang usak uwa'-uwa'an ino iro mogilolah usak undu usak mongkom usak mangga.

Paling malas mongoi da kadai mamara' ni' mikirilud da talipun.

Okoi mau mesin yang memudahkan perniagaan tokoulah cuntuhnyo mesin pencabut bulu manuk.

um untuk mamakai da teknoloji ti pada oku um teknoloji sakarang ti kabanyakannyo manggunakan bahasa Inggeris um jadi majoritinyo mimang makitokulah jadi' yang paling bagusnyo kalau ada' um garis panduan teknoloji ti dalam bahasa Malaysia kalau da Malaysialah dan kalau ada bahasa um bahasa etnik lagi maparas dan muda-mudahan dapat da malap da kambanglah um malap da kambang akan datang.

Hiasan no pisanggul oni untuk yunai.

Kalau siti dam da Malaysia ti negaraku Malaysia ti um aru musim-musim tertantu yang berlakulah siti ti atau pun pariama yang berlaku siti siti jami da negaraku jami ti um antaranyo um ada musim musim tengkujuhlah musim rumasamlah musim mampurasam kemudian ada musim kemarau kemarau iti kalau biasanya kalau musim rumasam ti mimang aru liudlah di mana-manapun aru liud bahaya kalau musim-musim isa mapurasam karaulah karau pun masalah nini kalau ada kabun-kabun mogilo matai dan selalunyo aru mosorob kabun-kabun sebap talampau malasu' .

mogiloh binatang biasa yang aru da komuniti um jami tih la masyarakat jami tih um antaranya um asu manuk um acang um kambing karabau sapi tu inda lah um jadi no memang mogilo lah binatang da komuniti um jami lah um tiada lain sampai sekarang ti lah alhamdulillah

Mamajaga' da ulun ulun molod ti um biasanya' ahli kaluarga'lah terutama' sakali' anak-anak indu yama'.

Kalau badagang tokou mapalaris malalui' um media sosial no tik tik tok um mapasingkot jadi' ino tokou mangiklan da parniagaan tokou manu.

Oku pun sa maka nu gaya do nunu gaya <laughs> manantu da duit tokou selamat tokou percaya disiro oni ah nunu pun iro kuo sebap iro bertanggungjawab ka atas duit tokou.

um masarakat kalau da kampung kalau bokorojo ti iro misapul malalui ba ba bamuncang maksudnyo bamuncang ti bokorojo basama sa seperti majlis kawin kenduri-kendara'.

Aru um antaranyo tarian tarianlah mogilo tarian tarian Anak Kuda' um tarian tarian bubu' misayau um.

um Ti soalan tatiti oku isa ku lagi lah isa ku lagi pastilah yang sino dio <laughs>

um Iti kooperasilah kooperasi um samua um penduduk kampung buli buli masuklah buli ikut maya' sumuang sino dan buli manggunakan hasilnyo bersama'.

Da guangku kalau mampanau da sodu' ti mimang mobagu baguslah sebap ikou buli ikou buli tau' nunu nunu um kemajuan-kemajuan yang aru da tempat tatino cuntuhlah kalau oku mongoi da nagara- nagara nagara yang luar cuntuhnya mongoi da mongoi umrah jadi tokou akan tau' sino nunu kaadaan ulun-ulun Islam macam mana iro beribadah dan sambil-sambil sino tokou beribadah cuntuhlah mongoi da negara Brunei macam kaadaan da sino macam mana iro punya um baniaga nunu niaga do paling bagus kalau ada yang sesuai perniagaan no buli bawa da nagara sendiri jadi tokou buli bawa obiton siti untuk tokou baniaga' ogu.

Nah minggu titi mogilo puun mangga maka usak nalik.

Gayaku bariat sarata manjaga da pikiran yang sihat ti ongoi da tampat-tampat yang tanang lah cuntuh ti pantai.

Oku nakalap da talipun sewaktu umur um 14 tahun

AI tu intelijen um nugu ti bijak yang buli dipakaiyon yang bilang adau yang buli gunaan tokou adalah kuolah nugu ti dari segi pelajaran la belajar manyadiakan lapuran kemudian um nugu ti pengacaman yang mana bulih dipengacaman menggunakan AI lah

um iti barangkali agak sukar nini'lah agak molin sabap um sistem da bing ti um lainkah tokou yang mamaguutlah melainkan pihak bing um jadi' um kurasa' kali' pihak bing porlu' memperkatat da iro punya' sistem sakarang ti mogilo pakai sistem untuk pihak-pihak skimer yang sakarang ti sa buli masuklah manggugat duit simpanan masarakat no kadapannyo.

Manti kalau jenis-jenis um raramu serangga ti yang biasanyo yang makalu ti macam surun um iti surun ti pun serangga yang paling bahaya iti kalau iyo nakas nakasingot buli makapatai do ulun.

um iti bulilah Amanah Ikhtiar um Tekun kan aru aru sistem kerajaan yang buli mapapinjaman isa' nini' magayuh tapi buli bayarun do setiap um ada dap daripada hasil tiri untuk untuk mambari' pinjaman.

Soal pakaian ti um kalau oku manginut mangikut da kasasuaianlah kalau mongoi da majlis yang malibatkan kaum ti mamakai da pakaian tradisi kaum sendiri'lah terutamanyo kaum Bisaya'lah dan pakaian no barsasuaianlah yang sa' isa' isa' talampau nini' manggar isa' nini' talampau kolod isa' manggar sabap ino pakaian ti malambang da mapatalang da kuo tokoulah da um cara tokou.

um Mongoi pakai kuolah kalau pergigian ikou pakai kuolah pakai MySejahtera online MySejahtera tapi kalau doktor biasa' hospital hospital yang buat da temujanji dengan doktor.

Artis tempatan yang naubasananku naubasanku ialah um macam saudara' Mohamad Yasin Hj. Sarkawi um ino artis da komuniti jami'lah.

Iti temujanji ti doktor yang mikiaal doktor yang mangatur kalau ikou aru panyakit aru appointmen ikou ongoi da hospital doktor yang malagau da temujanji ri.

um Sakarang ti kaadaan um rupa awan da tampatku ti alhamdulillah um cuacanyo tarang um langit no pun motomou oni mokito sada sada cacat mau rumasamlah mudah mudaan um makarikot bosino da sodoponlah sampai muli da intuong manukah tino.

Buuk ataupun carita anak-anak tampatan yang kabilangan yang nakito ku kalau anak-anak anak-anak buah salalu mongontong da TV <laughs> carita carita kampung-kampung um carita da kampung-kampung um carita katun-katun lah mimang ino lah iyo sukalah um ino yang nakito ku lah anak-anak da walai salalu mongontong da handphone manu nini salalu mongongtong carita katun-katun ino intagun ku.

Pangajaran da um de masa maranik um kaparluan da mangira' yang porlu akhirnyo mana' yang kuo ri um tokou um amalkan samasa tokou makalu.

Penggunaan perbankan dalam talian ti sesuatu yang bagus yang memudakan urusan tokou manjimatkan masa um yang perlu diperbaiki lagi lah banyak benda ya lah satu yang sangat bagus.

Iro tih penyakit berjangkit tih yang makawatir kolod ti seperti penyakit denggi dia agak berbahaya kalau sa natampuan buli makapatai.

Ulun mongoi da laut mongoi pangarakup da kiyaun mongoi da tasik untuk berlibur mongoi da bawang ti untuk um manuju tempat ke sesuatu tempat untuk magiyum da kiyaun.

Ii iti um apa' sis sistemnyo bagantung nunu nini' da kaadaan sekuritinyolah aru pandai duit mailang nini' kan um mamantau da duit no sa atau sa sa kamera li litar.

Warna' mapakaiku mosilou mopurak motomou.

Mamajaga' da kasihatan terutama' sekali' penjagaannyo pemakanananlah mesti terkawal mengikut pemakanan yang ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan dan nini' kebersihan da walailah ino tarutama' sekali'lah nini'.

Panggunaan perbankan da salalum talian ti bagus nini um bagus nini kalau aru pengawalan um secara sistemetiklah kanyu da ampas sekarang ti sebap yalah sekarang ti um kemahiran da teknoloji ti cukup um balapis-lapis ada yang mapandai ada yang lagi mapandai barangkali sistem kawalan no perlu adalah ino onilah tapi apa pun mimang baguslah.

Cara ku mamaruang da nilai ataupun mamaruang da kredit atau mamayar da talipun bimbitku oku bayar sebelum ia sebelum kuo lagi lah sebelum iyo punyatarikh yang akhir no suda nai' lah kalau nai' kadang-kadang ikau manyambung samula payah sikit payah gu payah manyambung samula tapi sabalum ti-tinolah sabalum sehari dua hari sabalum kuo um bayar um ino akan sanang iyo mangon pasang balik kalau lambat susah masuk.

Memulakan perniagaan no dari segi kuonyo lah molosu sada masalah malap da trading lesen lapas tino ikau menyediakan kuo manyadiakan ikau punyo tampat peniagaan sangat mudahlah memulakan paniagaan.

Antar tumbuan yang usak yang makito da minggu titi usak um usak lolobu usak lolobu um usak mangga usak lampun um kebetulan musim titi musim um uwa-uwa ada da kampung-kampung.

um Sop bagantung kapada kaparluan nini'lah um aru nini' kaparluannyo untuk tokou aru sa nini' sada sa' nini kaparluan bagantung kapada kadudukan.

Tokoh tampatan ataupun da nagara ku mangaya da sajarah um arwah Tun Mustafah, Tun Fuad, um iro lah lagenda-lagenda yang kabilangan da negeri jami.

Panggung wayang mogilo eh mogilo aru um nu gu iti aru golden village ada mogilolah ada mogilo sada masalah kalau mongontong da wayang tapi biasanyo da bandar-bandar besarlah baru ada panggung wayang.

Kalau siti jami pesta yang ataupun perayaan magayu yang salalu sambuton siti ialah sambutan hari raya lah sambutan hari raya lah paling semua ulun-ulun da kampung ku ti akan manyambut da sambutan hari raya sabab basino bakumpul seluruh keluarga bakumpul makan bersama um solat bersama um ino yang paling makalu lah um ino yang paling magayu siti jami.

Mata pelajaran mapakai ti mata pelajaran sejarah nakuro tokou mongotoh tokou buli tau nunu berlaku sebelum tokou sebelum sebelum timpoh-timpoh botoun-toun da belakang atau bakurun-kurun da belakang kapandayan ino yang tokou tau nunukah peristiwa-peristiwa yang majadi da pelajaran.

Tumbu-tumbuan yang mangaya da buah-buahan mogilo yang sudah nakotol nio ataupun akanan lah nu ti uwa mongkom atau pun kandu buah durian merah mangga manggis dan mogilo lagi wokon.

Sekolah da kawasan ti baguslah um buli walaupun Sabah ti negri yang sedikit mundur ke belakang tapi sekolah siti jami ti ada ninilah perlu dibaiki tapi kaadaannyo bagus ninilah isa nini terlalu daiflah berbanding tampat lain.

Kalau soal makanan ti mogilo um mogilo sabanarnyo antaranyo um makananyo ialah kaiaun sasakut-sasakut um umbut-umbutan sasakut kakaiuan sasakut yang sada bahan um chemical lah sada kimia um manu kuo tino.

um Kalau pasal sauh mimang la tokou mamakai mamakai da sauh yang tokou makapakai da sauh yang um mamahami da tokou lah rakan-rakan yang mamahami da tokou dan sentiasa berada di sisi tokou dalam kadaan tokou gembira sedih dan dalam segala hal lah.

um Rancangan tv yang mapakaiku carita' filem-filem lejenda dalaidlah um selain tino um rancangan sukan da sarata' um binatang-binatang.

Aru aru iskul um da guang subjek mata pelajaran aru bahasa KadazanDusun aru aru aru mogilo bahasa la Melayu Kadazan aru Cina aru ino.

Antaranyo um musim nagara titi macam sakarang ti um kuo la nunu iti pambangunan yang pesat mambangun makito tokou lah macam pambinaan um lalan yang mosodu maluas macam um Pan Borneo macam ada lagi cadangan kre-keretapi trans borneo um ino antara pariama yang makito da nagara da nagara tokou ti sakarang ti.

um Pakaian yang oku selalu pakayunku kira naubasan nio bayang kemejalah dengan saluar daru um inolah kagamaran pakaianku.

um Berkanaan komputer lah magilo magilo yang buli dipelajari tantang teknik-tekniknyo.

Kalau siti da nagara'ku um panghijraan yang aru biasanyo ulun-ulun kampunglah ulun-ulun kampung yang bar barhijrah atau pun mongoi da bandar untuk mancari' paluanglah paluang untuk mancari' rezki um kalau da bandar magilo paluang ino yang mogilolah paling mogilo ulun-ulun kampung mongoi da bandar sabap mancari' paluang untuk mancari' paluang pekerjaan sabap da kampung payah magiyum da korojo.

AIM lah AIM sakarang ti manulung da yunai baniaga.

Untuk anak-anakku roti oku mau' iro berjaya' dalam um kaidupan do antad sekarang sampai da masa depanlah um kabahagian dunia' dan kabahagiaan akhiratlah um untuk memandu da masa depan sebab cabaran untuk masa depan ti perlu' iro perlu' kuatlah sebenarnyo makin lagi ' sekarang ti teknoloji cukup canggih.

Ai bapasukan sabap um kalau isa malap manandang da bula' mamiso um aru lagi ulun lain buli manandang map kalau isa buli mamajaring aru ulun mamajaring kalau miso-miso sendiri sendiri oni sa malap sa mapandai ino malah jadinyo.

um Pakayun oku suka' mamakai nunu pakayunnyo oku makapakai da pakaian yang bersih kemas um isa' terlalu berlebihan yang penting kemaslah dan warna'-warna' yang tidak selalu' menjolok mata'lah.

<coughs> biasanyo bansa-bansa seni ti kalau da segi suara memang lagu-lagulah um kalau miuzik-miuzik ti seni miuziknyo memang yang um ber um berirama yang rancak.

um Ulun marumbut ti biasanyo panggilan um bidanlah bidan kampung kanyu mututuo laid ri bidan kampung yang mahir buli mangurudlah yang mahir mangurus da ulun macam manti.

Cuaca da manti ti mimang patang mampurasam da yanan ku lah daiti.

Satiap pagawai da komuniti um yang pinili' terutamanya dalam masyarakat kampunglah iro kana bantanggugjawablah bertanggungjawab dan malaksanakan tugas do dengan baiklah sesuai do nunu iti kandak um masyarakat satampat um jadi um iro perlu peka dangan kaadaan sekeliling dan um kemudaan kemudaan yang isada no perlu diaadakan diaadakan lah walaupun secara perlaan-perlaan yang panting tanggungjawab no parlu iro tunaikan lah.

cara mamaruang da nilai mamaruang da kredit atau memayar da talipon bimbit no um yang pertamanya mongoi da kadai, mongoi da kadai momoli sino iro yang nanti menambah nilai atau pun melalui apli melalui aplikasi bank onlinelah.

Kalau joki pakaian yang pakayun ku salalu yang mengikut da kaadaan lah kaadaan kaadaan samasa kalau oku mau basukan sesuailah jangan pakaian sukan ku kalau oku mampanau biasa oni sesuai la pakaian yang simple-simple oni tapi kalau mongoi da um urusan rasmi atau pajabat oku pakai smart lah um smart pakai smart sesuai dengan um etika perpakaian untuk ke pajabat macam manu lah kaadaanyo kalau mongoi mongoi beribadah da masjid ikau pakai pakaian baju malayu lah um ino iyo punya um pakaian yang salalu ku guna lah mako mongontong da kaadaan nunu um urusan ataupun nunu tampat ongoiyon um kalau ikau mongoi da mongoi da kuo hiking pakai lah pakaian yang hiking um kesesuaian.

Cabaran mula berniaga masa mula baniaga meyakinkan orang ramailah untuk mongoi da yanan tokou bajualan kamudian um modal lah modal yang yang yang sedikit konsisten lah baru tokou buli ino cabaran yang paling makalu lah kalau tokou mau baniaga.

Aru sistem aru um aru jaringan kuo um antad da kampung buli korojonon lah.

Parayaan um yang magayuh di jami' ti ialah um parayaan Adau Janang Gayuh Adau Janang Gayuh ti mamara'i da kuolah um pamimpin um makalu jami'lah Adau Janang Gayuh ulun yang yanan jami' bagantunglah bangsa' jami' dan aru pista kulintanganlah manu kuo tino tapi' da toun titi pun harap-harap adalah muda-mudahanlah adalah tapi' rongouku mimang adalah pasal progrim titi satiap toun.

Kalau tokou mau kakal da kasiatan mimang pamakanan lah yang paling dijagalah jangan makan labih masa ataupun taliwat makan makan mesti tepat pada masanya lah.

Antad da nagaraku bangsa.

Paling suka mata pelajaran sejarah lah sabab sejarah ti bacarita tantang masa lepas fakta yang buli um tokou jadikan panduan untuk kehidupan yang akan datang.

Parangainyo kaparibadianyo.

Manuk manuk iyo haiwan nakitoku tauri da belakang.

Bagi joki sukan yang makasanang da guang ku musim ku momulok mulok da laid ri mimang bola sepak jangan takraw lah bola sepak jangan bola takraw ti oku antad da awal lagi antad da um skula randah lagi mimang iti nio yang paling oku suka um tapi bila ku suda kuo sukan badminton pun minat oku nini macam manu nini yang tak yang lain-lain olahraga um olahraga mimang aku suka hingga sekarang aku manti aku berumur enam puluhan pun masi minat um bola sepak um takraw um dan olahraga sekarang ti pun um oku maya da sukan nini untuk master champion da Keningau nanti.

Arapanku untuk masa dapan tarus sekali' sihatlah kaluarga' pun sihat anak-anak pun sihat dan iro makakorojo.

Pada oku um biasalah mian da luar mian da salura mian da salalum da walai ti mongontong da kadaan lah um mongontong da kadaan um mian da salalum biasalah um waktu berehat, waktu makan minum modop tapi um kalau um da salura ti lebih kepada berangin-rangin lah yanan matingongis da lasu mantipayah sambil mongontong da luar lah ino antara sabablah nakuro perlu mian da guang dan da salura.

Oo pemainan vidio kuo um nugu ti Street Fighter um Street Fighter um nugu ti Street Fighter um nugu ti kuo nugu ti um bemain tapak bemain tapak

Parmainan anak-anak da komuniti bagasing kemudian batu seremban.

Kalau da balah jami da kampung jami tarutamanyo ulun mututuo maya da progrim-progrim anak-anaklah um nu kalau progrim nunu oni nga progrim yang yang iro buli sumapak jadi iro mongoi sapaklah da anak-anak momuloklah jadi pergaulan antara anak-anak momulok jangan mututuo da kampung jami no cukup mabalut dan insha Allah mudah mudahan akan bertahan bila-bila masalah.

um Sakarang isa nogu bargantung kepada nombor satu nombor dua nombor tiga tetapi bagantung kapada um sistem yang wagu ti um yang di ngaranyo um panilaian dalam bilik darjah um ino sakarang ti isa nogu kalau dalaid anak majawab da soalan kira-kiranyo markah ino yang paling masawat kanyu numbur satu numbur dua sakarang ti isa iyo masih aru menguasai da kamahiran no iyo buli mambaca iyo buli manulis iyo buli um mengeja mengira um ino kamahiran sakarang ti.

Alhamdulillah bulilah makacukup untuk bajet keluarga tapi kena berjimat cermatlah dalam kalau komburo gilo duit pun sa nini makacukup kalau kalau kuo yang penting berjimat cermat bajet no tokou yang akan menantukan cukup atau isa untuk keluarga tokou berdasarkan tokou punya perbelanjaanlah.

Gambira sabap lainkah sanang no makalap da masa tatiri sabap rogonyo pun morogo.

Bagi pandapat ku pakaian <noise> yang untuk bilang adau ti sesuailah mongontong nunu ikau sesuai kau nunu ikau punya pergerakanlah contohnya <laughs> kalau setakat mongoi da pakan pakailah pakaian biasa oni um macam manu lah macam cerita kinamaa nini jadi um ino lah sesuai kuo nunu ikau anu lah nunu ikau punya tujuan.

um Nunu pata pengahajiraan yang ke negaramu mencari kehidupan yang lebih baiklah ini lah pata penghijraan yang aru nunu tih

[um[ Penduduk kampung ino sebagai ahli biasa'.

Hai oku paling suka' kalau makan ti makan da ambuyatlah cara mangansaknyoo momoli tokou da da kuo da natuk lapas tino um alan tokou pakai tumpuon batumpah kanyu tumpuan tokou pakai waig lasu' um majadi da ambuyat lapas tino mangaal tokou da iyo ompunyo cecahlah cecah bambangan kemudian um mangaal cecah bambangan no antad da bambangan kemudian mangaal tokou da ruu'nyo kan ruu'nyo antad da macam ikan keli masak masak dengan masak dengan kunyit mimang sedaplah.

kaniou

Pakara' mau pambayaran maugah siti da Malaysia ti nagara' tokou ti salapas limo ngatoun lepas ri karana' tokou punya kanaikan kuolah kanaikan harga' barang dan macam-macam jadi' mimanglah barubah ia tidak akan iyo isa' akan kakal sabap santiasa' barubah-ubah mangikut um harga'-harga' barang kamudian um dan lain-lain lagilah.